والله بتخيل اني ممكن امشي كداري في يوم واحد مسافه مابين التلاتين لي اربعين كيلو في اليوم. ما ظن ساهل انه الزول يقدر يمشي اكتر من كده